<hesitation> في مدينتي أعتقد إن الشخص العادي ثابت ما ينفق ثلاثين أربعين دينار خمسين <hesitation> في أسبوع، يعني طعام يعني حوالي في <hesitation> في الشهر يوصل متلا درجة الإنفاق ألف دينار أوألفين جنيه.